Cooveel kam no huwirta kanjum woni, taa jogake nga, a tufi nga to leydi, a tufi nga to les, to e nga seeɓi to hoore nden, no watta nga natta nder, sey ngaɗa jooɗema ƴettuwa ko nga nokki ɗum.